बुद्धिमान जानवर यंत वोंदु सभी भुधिमान हे ची बिना बुद्धिमानो तह क्वे नी ची पर जन बोलये की कुत्ता बुद्धिमान वोंदु हाथी और बिल्ली भी ची ये बहुत बुद्धिमान ची बन्दर भी बहुत बुद्धिमान ची बंदर जन बोलै बंदर सेना माँ भी ची |